الناس يعرفوك وين ما تمشي وتلجى التقدير يعني يشوفوك هو يجولوا هذا الشخص ذكاى وهذا وهذا ويبوا منك توقيعك وتفتح لك هلبا ابواب يعني وفرص سواء كانت الخدمة ولا في الحياة اليومية لانك انت لما تكون مشهور مرات يعني الناس تقدرك وتقول لك هذا المشهور -مش اعرف شنو- هو ونساعدوه فلهذا حاجه- يعنى حاجه مفيدة